Bhosuma reton okpo evavoi ore ra demene ovonyi onor. Okpo sevoi ore rademene bhito royana royan ovonyi osome sane ozama bhare to samani soja ota oro okpo so ra bhohoda bhano habhoye bharefane ada bha remon otere ana nyon kwa bhana bhaka remon azia sarazia remon sora gbaje he ne ojokoro tabhe fada nor ekere buro nor gwa okpoho ekubho opora unwe oze ora afan ora sabhoro jeheune nor ehabhahabh onor koro na hotere ozama okpo ekubho okpoho sé voi ore rademene onyi onor bhito ivivio kasen kasen ota bhevibhevi nta okpo okubho mmovoi ma apasara gwa hajaban apapeb átá ntajara gwa aja ye aban bkos ozama okpo okubho ozama okpoho okubho sayina ba sabhohub ara izinne sayina ba sa bho hub ara, izinne ozamaotara okpo okubho okpo sevoi ona onor gworo dam odamo gworo bhana ntojo yina bhoven fem ara bhodudu baj ara ehm rakpa auseeh ahen bhanyi bhahen rakpa bhuseeh bhayibe ozara okpoho okubebho gwabe bhayina gwo gwo o oranimona ahara bhoro ikoho iboma eto. Ikpoho si boma eto ibha bha egbeh jå rkpoho iboma etore sa ipa bhahyan gevara ibhana intasipa si ku ina bheven ba ra hita ose eyinaru aja kubho bheven rekpa akubho bhera akubho bhena ozoma ikpoho iva rekpa bhetoma onogwere bhibo ono gwere ete rapin bhibo nyon kwo roku di oze atatare njakwen gwa jara (stammering)itune ajana aro aja va okpoho atom sa va okpoho atobho ava okpo asenmo ikpo si yi onor rademene bhito ivivivivivivi bhetoma okpoho so kumo okubhibo bhanor sa bhoye apasa duwe anne bhanor asa rabhovare bho bhasea bkos ozama okpo okubho ozama okpoho okubho. ozama okpoho okubhibo bhano okpo so ku bhibo okpoho ohorona hotere uyan kwara remon aja zia okpoho jire si na hotere uyan kwara remon aja zia rademehe ratama omaghai hizase hima rowoi romai nya akpen gwa hepinampin heku nta okpoho okubho obhora bhoro rademene saka ramanghamaghai bho bhito iviviviv onye osomesane hoviovi hoze bha okpoho kpamkpam (stammering)akpanakpan etoma jado enu ebhanabhan etoma ja do enu kpam kpamne ora eto ja okpoho so kubho uzah yina hope ayina ayinene saku bha refane opora aze áezin bhano saka bhayeyen uyen kwa gwo aku ntara bho humo bhakpare refane bhayi bemene senara redudu ozara okpo okubho. Ibhabha egbe ja okpoho okubho re ara bhana babhatan bhanai ja izah oyane kwen kwen ma unwe ate a opobha ara rema otum aze mum anie okposo kubho bhano sa bho hubha ara izine bhaji nyang kwa gwo aku bhaji uyan kwa gwo aku remon ajava azia ma mma kama abhoa bhoa onor sabhoro onor ani obhoa bhoa aka pema egbe abhava sabhobhoa bhoro yabho bhoten a’hoten onor ani obhoa abhoa eto refe oba sasei ntase re ahume e ikobhara jado ekpe bhi bo kpam kpamne mma humo azen apa uyan kwa ivon aju ira bhijipa ma hoho ozei akwo bhaja ho pa bur ikobharam so hume ipahbo ozara rabho raku bhahiso bur saroku bhahiso sikubhi nang hotere eto efo seje ahune onor nor so tue retor ora bhove fara bho revoi ona samaru